طبعا لو كان بإمكاني أكون حشرة ليوم واحد فبختار إني أكون فراشة ،ترى الفراشة جميلة ،وتتمتع بحرية الطيران في الطبيعة ، ابحب فكرة الإنتقال بين الأزهار، وإني اشوف العالم من إرتفاع عالي، وترى دورة -الفر- حياة الفراشة مثيرة تبدأ يرقة وتتحول لكائن جميل، تراها تجربة فريدة تستحق إني أعيشها.